لو خيروني بين أن انا انسي مفتاحي أو موبايلي بصراحه هنسي مفتاحي لا انا موبايلي ده مقدرش استغنى عنه لان كمان بشتغل عليه واااا وفي كل حاجتي اليوميه الي انا يحتاجها لاكن المفتاح اجيب مثلا نجار يفتحلي الباب وخلاص لو ناسيه المفتاح لاكن الموبايل بصراحه مقدرش انساه